चिङनिक मासुवा सबसे यागा धोधाके हसे करहिमा । करहिमा <hesitation> हमरा तेलवा धिकोसहु । तेलवा धिका ओकाके हसे हमरा कथ कहसाइ प्यजु गहसाहु । प्यजु फेरी एघरी भुज भाजके हसे मासुवा देसहु गही । हसे मासुवा घाल वालाके हसे ओकरहिमा हमरा नुनवा हार्डइया स्वाद अनुसार कहुन । स्वाद अनुसार गहगाहके हसे अ पनिया उठ्साइ उ पनिया उठ्साइ हसे <hesitation> उ पनिया सुखा उखाके <noise> कदेउन भुजा साहु लाल हखाने गरी मसुवा फ्राइ हखने गरी । भितरही सम्म निझौस कहके हसे उअ मासुवा निझा उझाके <noise> हसे हमार लागी ओथिया हसै कथी कहसाइ ओकरहिमा हमरा गहसाहु मासुक मसाला । जसने याद, लहसुन, गरम मसाला, हसे दुइ तीन मिनेटक लागी चार पाच मिनेटक लागी हमरा भुजसाहु फेरी । हसे भुज भाजके फेरी ग्रेबी खाएके मन लगसाइ ग्रेबी <noise> ओसही सुखा खाएके मन लगसाइ सुखा हसै । र लास्ट मा हमरा धनीया गहसाहु ।